Mote fangare ri waro ge kai, kia se kai yang gate fangare, gate ngone nau-nau, mansia nau gatebe fangare ge kia se kai ngone na dojo yang toma waktu ngone sari ngone na dojo ge, bolo dagilom ahu, ngone na faya, e mote fangare na waro ge ngone musti fo sari waro ona ge rasi, sari waro faya jojaru ge rasi, jaru ge marupa gatebe, jaru ge ma nyinga gatebe, jaru ge ma sifat gatebe, sado ona ngone simo-simo waje-waje maku sari waro nyinga rasi, sari waro nyinga, se maku so jodo ena maku <hesitation> sobabu oan simo-simo forero ona na. Na dalil waje-waje kia yang toma waktu ahu loa-loa ine moju, toma waktu ngare se jaru, jaru se ngare, ge maku sari waro nyinga, rasa si gate nyinga se nyinga nange maku dahe, maku mangaku gosa jang se laha maya ge ge so dagi ia so tio ia tama kai se <hesitation> kai se kia, ona simo-simo na <hesitation> waje kia ge gate gagi yo timai wange ua, so babu gati gagi yo timai wange wange paka ine konora yang moju gagi hotu rai, dadi ona ni mau ge, simo-simo waje mote sunnah rasul ge, kia maku gosa jang se laha, sado sone fo maku palihara.